हमार भगीचा में तरह तरह के पेण पौधा, आऊ फ़लवदार पौधा भी है। जैसे कि उड़हूल के पौधा तीन रकम के है। एक थो उजला उड़हूल, एक थो लाल उड़हूल, एक थो गुलाबी उड़हूल। और एक थो फूल के, जो एकी गेंदा के फूल के भी <hesitation> पौधा थे। लगभग दस थे गेंदा के पौधा थे। दू थे अमरूत के पौधा थे। और तीन चार आम के भी पौधा थे। <hesitation> पेण थे। और लगभग पांच थे पपीता के भी पेण थे।